La mieritseritsy ny vola Oktobra iao o gnatsaiko ao voalohany da ny raha raty satria vola faha valo manahaky isa valo teo igny avao hoe raha raty zay gnatsaiko ao voalohany la agnamiko manoka